هالحين إحنا مداومين مالنا بال break ومالنا بال cafe ومو وقت للعب، <hesitation> هذا محل شغل وما فيك تساوي هذي الحركات، بلا ولدلنه! ترى وايد ازعجتني وايد مأني متحملاك بكفي اللي بتساويه، الحين لو أنك ما بتبعد عني والله أني أساوي فيك شكوى، ما بصير هكذا!